Siz menga zarur bo'lgan vaqtda doim yordam berasiz. Har bir vaziyatda sizning ko'magingizni his qilishni xohlayman. Sizni qadrimga yetayotganingizni aytishni xohlayman.